Resaka mariazy zen̈y, mariazy ten̈a ny tsara aminakà, koa fa ainvite zen̈y fianakavian̈a jiàby bòka iô mihina, migiaka zÿ aviô man̈ano lafety, ambiansy. Abôkaiô aminjay zen̈y amin'ny tany manintsinintsy karà ataony amin'ny tany misy ranomasin̈y àby io zen̈y tany an̈anaovan̈a n̈anaovan̈a i raha io tsara e.